في بعض الأحيان- في بعض الأحيان، الحياة تكون أكثرتعجيدا مع تجدم العمر طبعا، وخصوصا فى المسؤوليات، الاختيارات بس- بس <noise> المقابل تكتسب الحكمة الأكبربمرور الوجت، كل الناس- كل الناس تجي يكون يقولوا هذا فلان عنده هذا عنده حكمة زايدة مع تقدم العمر، كل إنسان يكون عنده حكمة اكبر من ال جبله.